Ona. agbona. imuamikele. mayare kwi. aya otoma. aya ofemai. eminakue. ona. ogbona owakile. anayona wele khurukhuro. khuru khuru khuru. afemai khe wo erema ekhonoyele agbor rukhu rukhu ono. aya otsa fia rukhu rukhu. lohi oya odia egbere agbor oya odia egbere agba oya odia egbere agbornilore. oyalulo yela agbor ababume oya otso obo. udu. reluemo. onomona ikoro luoli. aniemaya guere. amiemamin. amuam mie. ana agbona ikpe emosi logi ikpe izaivo nitsema emosi ekhakhelu ogho. okhskuolo eysminoza ughie. egemuami la ke lenarobolu. efenie itsso. emosi eyoyi ono. iya okhakhie. emuamina. umie. ono omosi. ekelemoya gbo itso oya lokhe khikhie aki oh oklue omienere yele uwele agbonakheyana emosi ekhakhe yolehoro Okunobele ma. iyqmuna akpala. ekhi ezaho lekele nayadula etsi degbe ukegbe. nor oghona orenila. haleka vua. asiloyo edua nagbe erekele ezaivo ghogho. okele omor ghogho amor enolaku obami obami etso erele. lesi ekpehohor. umio omor ono. omor umua mo gba kaka. awele. khuga kuna boyamina nokhua. ikhakheya duani ekr emosina wugwa na. enuana. omosi erela lasi. ekpeholor. elens omosi lasi ekpehole umie ono-omosi-itso. ono. omesi owa meme. ono. omosi ofia. khu. or adukhua kuo ono-omosi egbe. ono-omosi la ofolao. ofua ofelo yawo. then en zaiuo nayowo. elalua na minana. nakhuana ni. ikpama ekhekuna. okhakhelu. okhekhe lowo. okho omor lohikila afin. chichi ghogho. akunisohoro yo idigi. age kua soko vo usomi akuo ififila. aku lakhe kwi sokori yo akia kua ghogho ikhakhi itsikafe guera akia usomu gie lowo Akheminakhe. akhelua malu. ono. gbamay okhofike. okhegwe agbor natsoli okhaden wo. abuleloli. ona. agbena okhakili ogbonimalayele abimemue. nimali <hesitation> nimale use agbor abugali so. wayelesa. agbor. imo. niba le mogu ere. edede. ofina. erama lagi iwoma erega agbor. onefele. ogbona. ilamama. oyayamena. ilamama. llamie echa gwe. erama leyaleanya iyoma ode tohowa. omumogbe. iyomo olehadator orama okhayonomo omie oreyaki iyoma okha khorere amime oh llcolemegba akire. meyali mua milu. erama oli heye oo. opotso ekenumua muga gbo. emukelekpo. iyarena. umukhe kele iyoma okholulodator. umuamofor egbe. orelulo yolenuwele. akheramue akhomie erama. okheyakhu abe erama okhekhu Onefena. nogumiena iyoma okpa muamo kpagbe unu uwele olehereuhiami. abiyalidanq ni likho na. abgali lonu uwele na lelua. abolali abolali so. abeni iwana. abeni iviana eyalikile aminayamo. <noise> qbiyali rwla wowena. abiyalilemalo nila. igomo olelulo uhalakpo oh. <noise> okhoyalu. okheregioga gba akanya. ore gio oya khiaki. ekpeholor na. yofalo emuanika tse. akwe tse yama lelemale. memowo. nokila melidion. ikhe toto elo uso. iyoli. iyaya kehemigagbe niya lemi ekpeholor. meya lire kpa iyoma obo okhakila emale le. iichorimua mirekpa iyoma obo. ikhole ami iyoma olehegbe oreroma yowena. iloma li yelo nu uwele. ilomagelo nu uwele oh iyoma olatsi ekphe elo. oni iyoma okhegeyqlikhu oni iyomo okhela khekhu llomayo